المطبخ الارجنتيني هو مطبخ متميز جدا في امريكا الجنوبية لانو فيهو شبه شديد مع المطابخ الاسبانية والايطالية والفرنسية لانه تقريبا اكتر من نص سكان الارجنتين واصولهم ايطالية وغيرها من المطابخ بتاعت امريكا اللاتينية تداخل الثقافات ده خلاهم مميزين شديد في مسألة الاكل ويمكن يكونوا اشطر في الاكل من الكورة